Untuk tao presentasi nai hatoli yang matuaina dan bauk ndia yang pertama ndia Ita harus siapakan materi no malole terus Ita harus kakolak no jelas terus Ita harus le'a hatoli la perhatian a terus Ita harus ciptakan suasana yang lebih malole noka susun materi no baik siapakan presentasi no siapakan alat bantu.